Chorshanba hafta o’rtasi. Bazi bir rejalarning tugashi yangilarning boshlanishi. Kichik tanafuslarni o’rtaga qo’yadigan kun hisoplanadi. Shu bilan bizning energiyamizni yangilasak bo’ladi.